Min kaa wojere ɓuranikan ɓaleewa, sabi ɓaleewa ana ɗaati sanne. Mboddi fuu mi yiɗaa ɗun sanne. Wojere ne, so a muuyii, aɗe waawi hirsude ɗun ñaamaa. Miɗe woowi ñaande ɗun e ɓettaade kaa jaati. Walla maraa ɗun, pijjaa e muuɗun. So ngoonga min miɗe sirwa ko naawii e banngam mboddi fu. <noise>